﻿الطريقة الصحيحة للإعتذار من شخص، هو التوجه مباشرة إلى ذلك الشخص، و تقولو بلي <hesitation> راني غلطت معاك، اسمحلي. ماكونتش ناوي نأذيك، و ماكونتش <hesitation> نكونطرولي روحي. و بالاك جات هكدا برك، نتمنى بلي تسمحلي، و مانعاودش نغلط معاك. ياك تعرفني بلي ديجا مغلطش معاك. <hesitation> و هكدا ساعات ساعات الانسان يكون مقلق و عندو ضغط، و يكون عندو مشاكل ربما و مايعرفش كيفاش <hesitation> يهدر و ما يعرفش كيفاش ي-يتفاعل مع الأشياء بطريقة صحيحة، و الإنسان كي تهدرلو هكدا يقدر يسمحلك بكل <hesitation> بكل سهولة.